तुर्की एक असो देश है जो गरीबी गण है। कही थे कि वहाँ भी खाना नहीं मिलते हैं। और वहाँ का लोग सब काला अभूस थे। मुसलमान <noise> कसा देखो तुमें एकडम काले अभूस। और खाना नहीं मिलते हैं। और रुटी, पानी मां कही नहीं देखते हैं। भूकह मरत धी चारा रोन्ड है वो बत्यार हरे लेवर भीया कही रुटी, कानक देखते हैं।